عادة ما أحرص على إني أصل مبكرًا خاصة إذا كان عندي مواعيد مع الأصدقاء، أحب أن أكون في الوقت المحدد لأنني أعتبر الوقت مهم وعشان كده أفضل إني ما اتأخر، هالشيء يعكس الاحترام للوقت والأشخاص اللي معي، بالإضافة لذلك الوصول مبكرًا يعطيني فرصة لأكون أكثر استرخاء قبل اللقاء أحيانًا أحب أجهز نفسي بشكل جيد أو أتأكد من الأمور اللي هنتكلم عنها.